Haandi wakkati cuɓol pat kala yimɓe fuu mburtoo cuɓa, gam to ɗum wurtaaki ɗum cuɓi neɗɗo kaanduɗo. To neɗɗo mo haanda heɓa ƴenta koroomwal laamu, gam to neɗɗo kaanduɗo heɓaaki kuri'a, to walaa no watta mo ñaama.